Ya kalau menurut ane mah makanan yang mengangu pernapasan sih yang ane tau mah ya kagak ada ya, yang ada mah pokoknya asal jangan makanannya di <hesitation> di masukin ke lobang hidug aja, mungkin keganggu itu pernapasan iya, tapi kalau menurut kita ya itu makanan segala semua juga kalau kita teratur mah ya insyaallah dah badan juga pada enak dah gitu, kalau dibilangnya makanan yang yang menggangu pernapasan ya balik lagi kita dah bagenin aja dah pokoknya intinya nggak nggak ini dah nggak ada ganggu ganggu pernapasan intinya kita makan teratur, makanan sehat ya apalagi empat sehat lima sempurna kan ditambahnya susu itu, iya empat lima enam tujuh delapan sembilan ape tuh lebih sehat lagi gitu.